Manahaky anizao ñy tohiny rehaky toy e:-"Adaladala roahy olo mpifanolotsy bodorindry aminao rety, ino asanao ñy raha nivolañin-drozy amiko !"